nonno hite lamtarki ummoto e nder gulop, hite gulof e huwa so lantarki waylitaama ko kordo, ta nder wayaaji ko nebban gas dun dan wulaata hite ummoto.